Kiva io dia agnisany biby mafinaritra, maneo fitiavana be io, miaraka miegna amin'ny olombelona akeo. Fa agnisany biby ratsy koa anefany izy io. Indrindra fa kolontsegna gasy, maro be zany foko tsy mankasitraka an'io. Fa raha vô hoe kiva zany dia raha farany ratsy si zany.